Beta mau carita ada satu makanang tu yang beta paleng suka akang. Kalu tamang-tamang dong lia akang tu, akang, sederhana saa kaya, biasa, tapi, pada saat kotong makang akang tu, paleng sadap eee. Akang pung nama tu nama lapat. Lapat itu akang mau amper sama deng ketupa, tapi, satu mau amper sama jua tapi. beda. Barang lapat ini akang terbuat dari, ini daong lapat, dong biking akang pake, kukus, jadi waktu itu tu, beta sempat, dudu dan tamang-tamang di pante ni, abis pigi buang jareng, ada dudu-dudu lalu, kotong bilang, daripada ikang yang kotong dapa ini, kotong makang akang sandiri-sandiri saja kang, kurang enak too kotong harus, bali apa bagitu, biar tamba ikang. Lalu ada beta pung tamang satu, dia bilang, pass kawan, ada antua satu, dia jual lapat. aa langsung di situ, kotong batati to. Moksutnya kaya model, <hesitation> taro uang begitu, lalu kotong pigi bali, bali bawa sampe di, abis bali, kotong bawa akang, lalu kotong makang. <noise> yang paling biking beta suka tu karna, akang sederhana, tapi akang punya tarasi tu. Tarasi itu tu tarasi itu, akang dari kalapa yang dong kukur, karna beda tarasi yang dong paru pake mesing, deng, tarasi yang memang kukur, kukur biasa, makanya makanang itu tu beta kaya sanang makang akang begitu, apalai kalo makang dudu pante-pante, sambil kotong liat <noise> apa pemandangang aer lao, dudu carita tete nene moyang dolo-dolo, paleng sadaap. <noise> Jadi bagitu, makanang itu yang biking beta dari kacil sampe basar itu beta, sangat suka akang. Soalnya kalo, waktu kacil kalo seng makang itu, beta jaga marajo, marajo di beta pung mama beta bapa usahakan harus ada barang itu dolo, baru beta bisa makang.